زما په نظریو مثالي او په زړه پورې کلیزه به داسې وي چې هغه د دوستانو سره، ملګرو سره فامیل سره، ونمانځل شي او داسې یو جای وي چې هلته هغه خپله سټړیا پکې رفع شي <hesitation> البته د لوبو د خنده یو جای وي یا که چیرې آرامه موسیقي هم پکې وي دا به بهتره وي او ښه فضا وي.